komiði sæl það er kannski ekki nema von að þessi listgrein eigi undir högg að sækja

einn ungur listamaður sem hefur lagt fyrir sig höggmyndalist og um þessar mundir eru bæði og hann sjálfur til sýnis í tveimur listhúsum sem kenna sig við Ásmund Sveinsson það er skemmtileg tilhugsun að í óbreyttri mynd í framtíðinni Matthías Sigurðsson er sjálflærður myndhöggvari og einn þátttakenda í

Ásmundar Sveinssonar ég er að sýna steina höggmyndir af ýmsum furðuverum blöndu af mönnum og dýrum og þess háttar það var árið tvö þúsund og tíu ég var að prófa mig áfram með ýmis efni prófaði að móta í leir og gifs og eitthvað svoleiðis síðan að nota stein líka ég var búinn skoða bækur og sá að fólk gat gert þetta í gamla daga að höggva í stein þá datt mér í hug að ég gæti gert það líka með verkfærum sem við höfum í dag ég bara prófaði mig áfram

þetta var alveg hægt verkin sem eru hérna á sýningunni eru gerð með mismunandi aðferðum í

hamar og og ekkert annað þá tók þetta lengri tíma en núna

yfirleitt þá reyni ég að gera eitthvað nýtt í hvert skipti hvort sem á síðasta ári það er einmitt köttur sem er hægt og bítandi að taka á sig mynd fyrir utan Ásmundarsal við Hallgrímskirkju þar er Matthías gestalistamaður og hefur varið undanförnum vikum við að höggva út verk fyrir opnum tjöldum þetta er viðburður þar sem ég er að höggva í stein og gestir og gangandi geta fylgst með

prófa að gera grófari áferð á klæðinu og slétta áferð á kettinum sjálfum sem er eitthvað sem ég

gert áður

er hægt að höggva út í hvaða veðri sem er já ef maður er nógu vel klæddur

ef það er mikil rigning er það svolítið óþægilegt á vinnustofunni og enginn að

skemmtilegt kom svolítið á óvart í raun og veru

tvo mánuði að vinna í sama verkinu í staðinn fyrir að gera hlutina hratt það á ekki jafn vel við mig það er bara tíminn

sem tekur að búa þetta til og vinnan sjálf